Non no un amfirta vacuum cleaner hanjun woni lotirga geheje e gilashije cuudi fondaateki e asibiti, e janngirde e gure meden. Sanne.